Nu reta jwa'n bina' naye' nabana, nomaske na nawidney tamod nzo ves ntatiney, ando re yaba' nchuney na na nkepta ney'na, thi'nya nawue ndye ngud nday, nzo ves este nakina lugar ya o por ya' thi yo, por ya' kualkyer thi ye bana' ze nchuney ziemka ley nabana' mm- jwa'naza ndablo yena dek nugey ndena'ke nchowua xe nare kibna thi kuenyana', kibna thi izyekna ndena nchogua per taga re wuana'za ze chuna ye' o chuna thi xodney mmziemka nryo na nri rena per nryoga zti nit pues lad re jwa'na.